Ma arva, et tuu olõnõs väega-väega pall'o inemisest, selle et om inemiisi, kiä võivaki või-ollaq kõikõhe andis andaq, aga om inemiisi, kiä ei suudaq ka kõgõ väikumbit asju kunagi <hesitation> andis andaq,